Ny fomba fiasanà krika alongany aminà tômôbila, fahazahoako ananjy anh krika zany anh <hesitation> izy alongany zany anh vita aminà vy, de izy io anh atao ambininà <hesitation> tômôbila de ahodinkodigna foagna izy anh mandrampiakatry tômôbila igny ambony anh sy hikasika ambony tany. _x000D_ De kirika io anh ahodignanao am'tagnana fa sy mandeha courant